Kayi ìmo òó banìimi, ine sisi, à mà zéli ùwà ine sisià ìyì wèe ìyìwèe ìyìwèe à mà zé li ùwà. ìi ̀i nàáa sisi ìmo ɛnɛ́ <hesitation> ìyìzà ìziwà gbaŋgba <hesitation> àmà zé li ùwà. kàyi ìmo zìi, ìmòó banìi wɛ tíbíí, é né sisii kíni ɛɖí na wa wùlì ìmo ɖèé. ú náa nyànyà, ú náa ni isu nyo ùŋò kàɖi ìmo lɔ ɔ̀ɔ́ nyanyà ɖí màa <hesitation> ù nàáa hò àtíkèsi kɔ ùŋó. U na wa hò íɖìèmíɖì à nà zá mu ni ayila ɖòó koéyi. úni sú ìmo kayi ùú banìi úŋò tíbí, úni à nàá zegè nì esisià eli ùwà. À nàáá zinìà siì. À nàáá yá ni èé ú ná ɖi íkle níìlɔ ɖí ni <hesitation> mácɛ́sìbí ɖìigbo kòlètè ɛɖí no tebì ènì plémú. úni sú kàɖi ìmo òó banìiwɛ tíbí ɔwɔ zègè nì esisi, té ú nà tá alɛsɛsɛ gàké kaɖi èé zinìà si ni ú ná ɖi ú néɖi íkle, úné ɖi íkle úné ɖi íkle ú né ɖi íkle, kíni ɛɖí nàáa wùlì ɔyu ìmo tìbí màawu nà mi ɖi iku màa nàáa kòwɛ̀ fãã úni sú ù mla ni kayi iku ùú banìiówò ìmo màawu búá àá banìiówò kó zé sisi kó zé li ùwà ɖɛ́ŋú kàtá. kíni ɔ̀mɔ̀lɔ fía ni kɔm nɔ̀émì. úni sú ìmo oò tè bàniémi kɔ bu nɔ̀ ni <noise> ìmo ú ná nya sú kɔ. Ké bí é sisiì, ùú je kɔ sisià kàtá kɔ zé li ùwà ìyìwèe ìyìwèe ìyìwèe ìyìwèe kàtá, ú náa ta míá à nàá mu ni ù ta, ùú ze mìíɖiwɛɛ̀ tè kùɖiɖi ni <hesitation> ù zata wulé wulé màawu sú ni <hesitation> ùú zá nyì ígbaletè kɔ ké zinìà siì. ɔmi ìmo tíbí màawu nà mi ɖi iku màa nàáa kòùŋò súù kayi ìmo òó banìiówò ùú je kó sisià, kó zé sisi, kó zé sisià ìyìwèe ìyìwèe íyíwèe ìyìwèe ɖɛ́ŋú kà tá, sú bi sisi ìmo. Tè ya ni ìmo tíbíì, ìmotíbí màawu ɛɖí nàáa kòwɛ̀ ígbɔ ɔwɔ sisià kɔlí ùwà ɖɛ́ŋú kàtá míá míá kɔ fía ni ù ta.